Maro karazany rolahy <hesitation> ñy loza voajañahary mety hitranga mety ho hitatiska aminy faritsy maromaro añy na aminy tany maromaro añy: -Misy ñ'atao hoe horohoron-tany, misy koa ñ'atao hoe tsonamy, misy ñ'atao hoe rivo rivo-doza na sikilôny, misy koa ñy loza aminy ranomasina, zany hoe ñy fiakaran-dranomasin'eñy, misy ñ'atao hoe, ee toron'ady rezao loza aby.